Kur mendoj për kulur e portokalltë, më vjen në mendje vjeshta, me gjethet që ndryshojnë ngjyrë dhe bëhen një portokall të bukur. Kjo kulur më bën të ndjehem ngrohtë dhe mikpritës, duke evokuar një ndjenjë nostalgjie dhe gëzimi.